Mebjpj dj mebjyj obi a mesaw a m'agye dzin kyjn dj obi a miyi paserew a m'agye dzin. Siantsir nye dj, paserew ne nyii no, cno cfa enyigyesjm nkotsee naaso asaw dze, sj mesaw a cma metsentsen m'apcw mu na csan so dze enyigye berj nkorcfo. Ndj abajfor ntentjn kjse do ihu dj nkorcfo pii na wcsaw na wctsentsen hcn apcw mu na wcsan wcdze ma nkorcfo enyigye so.